Të nxiersh pluhuracin ka i mobili, o i shkon një cop e pran i shkon un prodottu o më no i shkon direttamenti një cop me un prodottu, comunqui ngë i duhet kush e di çë, l’importanti se i shkon një cop e e fërkon mirë, specialmenti nga jan drasa e gjithë.